वातावरण चेक करपाक टेक्नोलॉजीचो उपयोग करपाकात जाय। खूब महत्वाची गोष्ट असा नाळ्यार येता तो खतरो <hesitation> दुष्काळाचो किवा वादळचो, भूकंपाचो किवा पावसाचो आमका कस कितला किवा काय जातला ता, टेक्नोलॉजी कोणी मान्श्यानीत केले आनी किद्याक केले तार आमका भविष्याचो तसेत वर्तमानाच्या घटनांनी बडल कळांग जाय किवा किवा टेक्नोलॉजी रॉंग जाव शकता पण चडस्य फौती ती सर्की सुधा अस्त।